Raha koà rô ka sarogna rano zany aby se tany hoe niakatra ranomasigny de sy hitako zanyolo- olombel ho tafavôka vel aminjany fa sy mainsy maty aby se ol, lôko angamba sisa tavela vel aminzany fa ny olona de maty aby daholo.